leddi Israel ni leddi di ɗo mari nyamduji sosai, wo'di nyamdu fe're je ɓikkon leɗɗe bana ɓe ɗon viya ɗum Israela dishes, and wo'di kuma bana alayyaho, wo'di ɓikkon leɗɗe, wo'di olive oil, wo'di bo irin kanamfari, attarugu, be tattaseji ɗo, sanna ɓe ɗon mari nyamdu ji fe're je ɓe nyamata je al'ada maɓɓe hokki ɓe dama ɓe dinga nyamugo sosai, ɓeɗon viya nyamdu mai humus, nyamdu mai un bo ɗon mari irin <hesitation> pitabread ni, olive oil, ɗo mari lemon juice, be ko tafarnuwa, wo'di nyamdu maɓɓe fe're bo je ɓe viyata falafel hanjum ma ɓeɗon nyama sosai ha pelle mai, ɓeɗon naftira breadi, be salad, ɓe waɗa nyamdu mai sosai, so ɓe ɗo mari nyamdu sosai hamɓe ma je tarihi ha wuro maɓɓe mai.